Mashruuminii biriai. shitakeet jira ,shinookeet jira, hoitaat jira, potubeeloot jira, botoniit jira, remiiniit jira, maitaaakeet jira, laismaaneet jir. dumii ishin sunii ta baantoot yeden harufu chole kabdi sun sagalean daabeten. potubeelonen wokukuteni sagalean daabeten sagale miasit.